:Mor 'on :gweh bo :eh :mor 'an mu gwehn 'ni :pi :yee' 'an sie ti be 'an dhe 'o gwehn 'yli-dih :or 'an 'pehn-dih-eh 'ylizorn-a zen-dih-eh. :mor zorn zen zorn bo, :yee' 'on 'duo-eh 'weh, eh-: no :tehn-deh. :yee' 'an po-eh 'de 'ni bo :weheh: :ka eh 'pehn-dih-a 'de 'de eh 'chlan 'de or gan-dih-a, :yee' 'on dhe 'o 'yli dih, 'on du-eh, 'on dhe 'o 'yli-dih, :yee' :mor 'on dhe 'o 'yli-dih, :yee' nimi :eh ne-a 'o :yee' 'on mu, :yee' 'on sie ti 'de :tehn 'i-a 'o pi-eh, <hesitation> eh 'ni :eh :ne-a 'de eh 'zorn eh ma 'de-dih 'gbeen' :yee' 'torn 'kpa 'de eh 'di 'weh, 'beheh' 'kpa 'de eh 'di 'weh, deh+-a' klehkpeh :en :korn :en :korn :en 'ye-a 'de eh yau-' :ne en :ne 'de 'weh. :yee' eh mor-: gwehn-ni-: 'on dhe-a 'o 'yli-dih-: :yee' 'on po-dih bo, 'on po 'de kpolor, 'on po 'de :teli, 'on po 'de 'beheh', 'on po 'de :gbobeh'eh, :mor en 'pluh :plun :plun :plun, :dha en 'yi-a :ma-dih 'da :yee' on :ya neh-a :meo' ya, :yee' en :ne 'o :nane' ken, :ka dih-a no-a en ne-a 'o :nane' ken ka gwehn soma'-a no or ne 'o :nane' ken. 'Do 'yli :mor :na-bloror', Or :yli-dih: 'o :na-bloror' ken. or no soma' 'weh mlor-' jorwor:, or mor-: 'dekorn: :yor :or :yli-dih-a 'o :nane' ken-: en :se deh :due', :yor :or :yli-dih-a 'o :nane' ken or-: :nmor 'yi-dih, or-a' 'jeh :or-: :nmor 'de nyor 'o nyor 'worn-dih. :eh :korn dhih-eh 'wee', or yli deh 'jeh-a deh 'jeh. :yor :dao' :or :yli-dih:-a :na-bloror', or yli vala :vala: vala, or se-: deh 'jeh yli, 'bheh-a' jeh eh :se-' yli, 'bheh 'ble yli-a 'de soma' bo, kpolor-: :teli 'o-: en 'ble yli-a 'de soma' bo, nimi-eh 'ble yli-a, :mor nimi-eh se yli :yee' eh se-eh 'ni-dih 'tali:, nimi 'ble eh-: 'ni, 'torn 'ble or-: 'ni, 'beheh 'ble eh-: 'ni, deh 'o deh <hesitation> :eh :on pi-a :eh no-a soma' eh 'ble eh-: 'ni. :kloo'-eh 'ble eh-: 'ni, :bhlee'-eh 'ble eh-: 'ni, 'kwi:teli 'ble eh-: 'ni, deh 'o deh :an mu-a no-' :eh mu soma 'o-', :eh :on po-a 'ni bo :on dhe-a 'o 'yli-dih, :eh 'beh gwehn-ni 'o, :eh 'beh 'beheh-a' 'ni 'o, en klehkpeh en 'ble en-: 'ni :gbor :gbor. :yee' <noise> dha 'bluhba ken :a :ne-a, pi-a, or-: 'dhu, :koo: :or :ne-a 'o, :mor 'gwehn-soma' :gweh 'i, :mor or 'yli-dih 'o 'yli, :Yee' <hesitation> or se 'yi-dih :nmor. :mor or :yli-dih 'de :na-blor' :yee' or se 'yi-dih :nmor, :mor or :yli-dih 'o :nane' ken :oror' :mor on jli neh bo-dih, deh+-a kpor+ 'sororn', 'de or 'ye yli deh 'jeh-a :yee or :nmor-: 'yi. :yee' :koo: :dao', :or no-a :koo:, deh+ :en :ne-a 'o, 'ni :eh :ne-a 'o, :mor :on dhe-ih 'o 'yli-dih :yee' <hesitation> zlo dih-a 'kobuh+ :eh 'beh taan 'o-:, :eh 'beh nyieh 'o-: :ka en :dhie:-a, :kaa 'ni :an mu-a dih :pi-dih-' eh 'ye :dhie: :oror' gble-eh 'de gwea: <hesitation> :mor en no 'korbuh nyieh :mm' <hesitation> :meheh'lo :yee' 'nyi 'ni :korbuh+ :ne taan, :oror' 'sororn', 'de mor :mor en zi-eh worn :yee' :mor eh 'plun eh 'plun, :yee' kpa 'de en bo :kpalih-eh:, :mor :on 'kpa 'de :kpalih-eh, :yee' :za 'de <hesitation> :koo:-yor 'sororn' taan nyieh, :yee' 'dhen worn :mor en bhlor 'de 'ni 'ye 'i :dhie:, 'ni :dao :yee' za-eh 'de, :mor :on se-eh no, 'de 'ni :dao' eh 'ye ma, 'de en 'ye :ao' en pa 'ni-a dih, i :Yee' en mu :pla, <hesitation> en mu :pla, <hesitation> 'yi-dih :nmor 'i. :yee' :mor :on 'ye-ih', :korn 'nor :on 'yli, :korn 'do :on :meo' ken, 'do :on 'ye dih 'ye-dih. :mor ':on po-ih 'de :on pobo-ih ya :mor en 'yli :taa wowo no, :yee' po 'de 'ni :nehen', jorwor :mor :on pobo-ih ya :mor en 'bhorn eh 'ye yli, deh en mu dha yli-a bo, 'de en 'ye yli, 'de 'ni :eh :ne-a 'de eh 'ye 'i :dhie:, :yee' :za-eh 'de, :mor :on za-eh 'de, :yee' dhe 'o :nane' dih 'de en 'ye yli, :an mu-ih bo :korn-dih. 'Do 'yli dih-a :gwle 'o, jorwor: 'do :nane' keh 'de en :korn en 'ye :gwle. Dih :en :gwle 'o :nane' ken, 'de :en 'ble-a 'kwen me-: 'ble 'no. :mor nyor :ne 'de nao' or :ta 'de yi :yee' or 'da an za deh 'yli 'an worn en 'no, :eh :korn dhih-eh 'wee' :yoo:, 'nla :eh-: :tehn 'i 'worn-deh'de 'yli-eh 'ye deh, 'de wlu :dao' 'de :an wlu. :yee' dih :dao' :mor :on dhe-ih 'o :nane'-dih, <hesitation> 'nyi eh 'kpa ti kpor :gwlor-nyor deh deh 'jeh, 'nyi en :forn-dih 'o deh 'jeh, :an 'da :ka 'moeh-a no-a 'on :yee' 'nyi 'on 'dhobo:, 'on 'dhobo, ji-da :ji-da ji-da :ji-da ji-da 'on 'ye 'dhobo 'on 'ye dih 'chehn 'on 'ye deh di 'o zorn zen-a :glaonse-' deh 'ye 'on 'ye di 'o, :yee' dih :daa-a' <hesitation> :on dhe 'o :nane'-' dih 'de :nane' :on 'dhe-a dih :korn-dih-' bo, 'dba ku+, pobo-ih ya, 'de :mor :an mu-eh 'yli :za-' 'de :on 'ye-ih 'yli :za. :an dhe-a 'o :nane' dih-' dih 'suh :kan 'moeh-a no-a on, <hesitation> :ka mo-eh-a no-a 'kiheh: 'kiheh: 'kiheh 'suh, 'va :yee' :on za-ih 'o 'weh :yee' :an za-ih 'yli mor-: 'dekorn: :an-a'a: 'nynuu: a 'ye deh di. :mor en :ne :yale' 'de on 'ye-ih di, eh 'ble 'di-a puhba-eh, jorwor: :mor en yli deh 'jeh-a 'jeh'de on 'ye-ih, dii-deh:+ nyor+-a di-a <hesitation> 'de nyor-a puhba-eh' 'wluh. :mor nimi-eh se yli 'de :on 'ye-eh di :on 'duo:-' pouhba-:, :mor dih se yli <hesitation> :mor en :ne 'kmu 'kmu 'kmu, <hesitation> :mor :on 'da 'moeh-a no-a 'on 'de 'nyi ;on di-ih 'o, :ka an mu no-' 'moeh-a no-a 'nyi 'on di-eh, mor :on di-ih <hesitation> :on 'duo' 'o 'di 'puhba-eh:. 'Nyi dih yli deh 'jeh, soma' yli deh 'jeh, :yee' eh gweh. deh pi-eh gweh poli'-a 'kwla :mu-eh, :mor :an 'bhorn :on 'ye poli' 'jeh no, 'ble 'bhu 'jeh :an-a' ni-a goa' :yee' 'ble 'jlehn 'jeh, <hesitation> :eh mor :on no-a 'suh 'kpan'on <hesitation> :eh 'ye-a nimi-a 'dlu 'i chehn, :yee' 'ble :faa 'jeh :mor :on no-a 'suh :fea, :fea :fea, <hesitation> <hesitation> :or 'ye-a nimki ku :za, :oror' or 'ye-eh chehn. <hesitation> :yee' 'ble :telu 'jeh, <hesitation> :on nyor+-a 'dhu-a 'dlu <car sound><hesitation> :on no-a 'kwi-a 'nafe. no: Deh nyor-a 'dhu-a 'dlu eh-: :on 'ye 'ble :eh 'ye 'yi-dih :nmor. <hesitation> eh-' no korlo :korlor: korlor 'suh :an :kpa 'de 'kwla, eh :mor, 'de 'kwla :on mu-a, <hesitation> deh+ :an mu 'de :kpa-', 'nyi buh :nmor 'yi-dih, 'nyi 'jlehn :nmor 'yi-dih, deh+ en mor <hesitation> nyor-plu:+-a deh+ an 'dhu-a 'dlu <hesitation> :en 'ye-a dih <hesitation> 'nyi en :nmor 'yi-dih, :yee' <hesitation> :an mu :koan: 'jeh no 'de 'kwla. Jorwor: :mor :on se-eh no :on se :koan: 'jeh no 'i. <hesitation> deh 'o deh :an mu-a no-' dha 'bluhba ken 'nyi eh :nmor 'yi-dih. :yee' :mor eh :nmor 'yi-dih :yee' <hesitation> eh :za 'da-a mu 'yi dih :nmor? <hesitation> 'De :an 'kmo 'di. Jorwor: :mor eh se 'yi-dih :nmor, <hesitation> eh :za 'da :or :ne-a 'o, eh geli'-a :za-' <hesitation> or :se-' 'yi-dih :nmor 'i, :on :se-' 'geli' 'jeh 'ye 'i. Eh :se :yeh :en-a 'de tu-' <hesitation> :mor :dba yuh :an za-a 'de 'on se-eh 'da 'o, jorwor: deh :eh ne-a 'o :eh no-a deh :on no-a <hesitation> eh 'yi :gwej-eh, eh 'dlu :tu, :mor on se 'yi-dih :nmor eh :se 'dlu 'jeh :no 'i, :mor eh :nmor 'yi-dih 'de eh 'ye :dlu-tu: 'jeh no.